السلام عليكم كيف الحال إن شاء الله طيب ،عساك ما فيك إلا العافية طيب أبوي إيه الحمد لله، الله يسعدك الله يطول -ب- بعمرك يا أخي آسف ل <hesitation> إزعاجك أنا أول مرة <hesitation> أكون -في- في هذه المنطقة، وحابب أسال عن أقرب مركز شرطه تقدر تدلني على الطريق ،أوتعطيني إتجاهاتك وأكون ممنون لإلك.